Hayu gwamni adadulunga jiko e folwata adunia kasata ujinehre sabpo, yogo ujinehre sabpo e jwey, ngamlata ugo dunia man manga hime bolo noha kohatre.